ס'דא מערינערע סאוס, פיצא סאוס, סוי סאוס, בארבעקיו סאוס, טאמעטא סאוס, <hesitation> טשאקלאד סיראפ, קרענבערי סאוס, גרעיווי, <hesitation> ס'דא זייער אסאך אנדערע מינע סאוסעס. נישט אלע זענען אזוי פאפולער באט דו זענען אז- וואס מ'נוצט אסאך.